Tüt tüte le bestie al an i öi, ma pensu chë le ratavuluire a siu borgne e co i dërbun e cunosu pa d'autre bestie ch'a sun borgne